Ámá kédeb ékesi áñyóñ kùlùá, ámábén ányé ádigwó úfók, áfò kpók ányé ké mkpó éké bóbó ùnó fíén álóñ ányé ké ánáí-náí ábén ányé ákámá átób átób átób mfùró ámó ádé ágwóñó, ámá gwóñó ímá ùkéd ùkéd ímá, áfó ábén élésí ádé ákóñ ke ñwóñ, áléd áttá mfón mfón ámááááá, ábéñ ányé áloñ k’ésió álád mmón ásín, alád éfók ínùñ ásìñ ábéné ányé ákétém kíkáñ, ámá átém k’íkáñ, ányé ámá tñd íkí kóóóóóó áfó késíó ñkwá ámódé áfíík áché mé ñkwá ámódé áném. ámá ámém áfó ásín ásín ñtùén, ásín mákí, ásín ákpàmó mkpó, ásín ákán, átém ányé, ányé áném ámá ùkéd-ukéd ámááááà, ámáké sió átés áfík áché ányédé ké ányé ábùdù ùkéd-ùkéd ámá, áfò ábén ékpàñ ásíñ áché k’échid ádé áfùkùdó ábá mmóñ ñté ásín áché k’échid ádé áfò témé ányé álók, ádésé édíá k’ídáyá ádé ké ányé ábíré.